tu tu sika suku´n ha tu natyi ka ra ntaaru suku´n ra nu´ru nu ñuu ra kò´o su ntana ni kuu ni saru ha i´su ni su in na ntana ni kuu ni sa´ru ha tyi sa´a vasi na ha sa´a ni kua´na sani tante tiun kua´na sa sa ñaka hua a´su ni sakuana so ko ni sua ni sakua´na sakua´na ra sa kutuva na sa´na tu ntatyi ka tyi sani tante tiun sa sa ñaka kuña ni kaku na ra sa ñaka kuña ni sianu na ra saa ñaka hua ni satiun xini na ra kò´o nii mi tuu´n ña yakua ko ntani na nimi tuu´n ña ku siki kuatyi kò´o kii´na kò´o ko in kuatyi sa´na kò´o in kuatyi ntanini na kò´o kò´o in nu ntuku na tava na kuatyi tava na ra sa kisia´na kii na ika tyi ntiinu na va´a ntinuna ntityi na saa ni kaku na sa vasi na sa´sa na sa tyi sani tante tiu´n ña sa´koo ta ta ta´ru kò´o va´a ni sana ni saketa na ka´a ntyi luaa koo ña ntaña suku´n ra tasia ñaka tyu kuaa tu sika suku´n a kua tu ntatyi ka ko´yo ru ka´ayu ru tyi kò´o ni ni ni sava na ru´ra ta na va´a tyaka na ntityi vatya ka´ra ta ni sini na va´a yaaru ra ni ni sintee na ru ña kuu ntaa ru kuu nuu´ru kuu koso ru na´a kuu koso ru inka ña ña ña vee ka ña koso ru in ntani ru kui´i ntani ru ñaa kuxta kaa ntaku mii ña ña ña vee ntaniru ta ña kuaa kee tisi´n ru ra nteetaru tyi va´a ni sa´na ru va´a ni kuaru tyi yaa kaaku´n mii na mii na sani kuaa na ña sa´na tuu´ka kò´o ko ni ni ni sua´ña ntana ni kuu ni sakuana ra ñaa kuaa tu ntatyi ka sa´na tyi tuka ra yaa ka´kuna va´a ni saru ra inka ña ra yaa kaaku na kuu sa´a kakasi ru saa ni kuaatu´na sa´a ni kakuna sa tana ka´ra ntaa na sii´ru suku´n ra koosini yoo ntsaa ho ntasaa ntasa ña ña kuu ñaa-m ña kii ka´ka ru´a kaka ntuvi ya´ru a kaka ru in ntuvi intyikua ra sa´ra sa sinu ru inka ñuu inka inka sioo nùù kuaaru ra ta na ´ka ra tyi sini na ntyi sa´na nuu ru nu ñuu tyi sini na ntyi sa´a na ntaaru nu suku´ntyi sini na taa ni tyi sini na nta ra kuu´ra ntakoso ru´a ñaa yaa kakun ntee sitiuru yaa kakun nùù tava na ra´ka ra ika ntakoso ru ra ntaa ru sukun nu ru so ntinu na va´a nitinu na kò´o ntaanini kò´o yakua in xini na kò´o kò´o ni miitu´n ña ña kò´o tiu´n ha in anima na tyi vii kaa´na ra sa´ha tyo savaa kusana ntaa ru nuu´ru sa´ni na ni sa´ru taña ka ku´ña ñaka hua íya nùù ñuu yo ni